أ صراحة أحب تنظيم حفلة صغيرة ،نجتمع في مكان مريح أنا والأصدقاء. ناكل كهك ولا نلعب ألعاب مميزة ،أحب إني أذهب إلي مطعم مفظل وأحتفل مع العائلة هناك ، الأجواء الإحتفالية تخليني أشعر بالحب والدعم من الجميع. وأعتبر هذه اللحظات فرصة أنه نجدد الروابط مع الأصدقاء والحبايب وكذا.